أكثر شي رومانسي شفته بالأفلام، كان في مشهد لشخصين قاعدين على شاطىء في البحر وقت الغروب والسما مليانة بألوان حلوة وجميلة، وكانوا يتكلمون ويسولفون عن أحلامهم، وبعدها يجلسون يتناولون نظرات الحب <noise> الحالة كانت رومانسية بشكل حلو وشكل غريب، حسيت إنه هالمشهد يعبر عن الحب الحقيقي.